ابسط سندوتش ممكن يتعمل هو سندوتش الجبنة ، اول حاجة هنجيب عيش وهنجيب الجبنة ونجيب جبنة بيضة جبنة مراعي ، اي جبنة احنا بنحبها وجبنة نحطها ع العيش وممكن نقطع معاها طماطم كمان يبقى طماطم محطوط جوه وبعدين نقفل السندوتش و ناكل وبالهنا والشفا